Pannõ puhul ummaq egäsugutsõq väikumbaq, suurõmbaq, <hesitation> wokipanniq, <hesitation> hariliguq panniq. Pottõ puhul, no lihtsalt erinevä suurusõga potiq. Ma ütelnüq, et panni puhul väikest panni maq pruuknuq näütüses muna praatmisõs, suurõmbat määndsegi rua tegemises ja noh wokipanni woki jaos.